Mi yiɗi shayi irin je be hautan be milo be biradam. To mi hauti milo be biradam se mi waada ndiyam pewɗum haa nder se mi heba mi dabbita kankara mi poosa se waada haa nder mi yaram emm irim ti je may be buroodi, ko kek ko hunnde nasara yoonata sanwich ɗo.